Tri nùmiri a muzzu ca haju a diri e summari? Uno, dui e tri vennu fàcili accussì: la summa veni sei. Ma forsi è troppu picca. Putemu diri tri, sei e novi: accussì lu tutali veni dicidottu. Si dicìssimu quattru, cincu e sei, lu tutali vinissi quìnnici. Quanti nùmiri avissi a diri pi rispùnniri a sta dumanna, nun lu sacciu di precisu…